لو عندي اسبوع فاضي اول يوم هزور فيه جدتي لأن بحكم شغلي مبقتش بعرف أزورها تاني يوم حاسة إن أنا عايزة استرخي في البيت أتفرج على فيلم اكل حاجة بحبها من اول اليوم أكون مرتاحة و في كل الأيام عايزة أبقى بنام وقت اطول من اللي بنامه وقت الشغل و اليوم التالت هقابل صحابي مجموعة من صحابي و نخرج مع بعض و اليوم الرابع هقابل صحاب تانيين خامس يوم ممكن اقضيه مع عيلتي في البيت سادس يوم ممكن اخرج لوحدي و سابع يوم ممكن انزل اشتري اللي ناقصني الحاجات اللي أنا محتاجة انزل اشتريها